Ret ti ngurum gong <hesitation> kyes koo kwee mwaan miin aa? Ei, kwaan ate ɗi ret ti ngurum gobg mwaan miin ki wul kɨ kyes ni. Pee mbii ku le a sat sise shine, ku le a sat sise ni a see, pee njep mun ku mwase ni mop, ɓe pak mop gong muw. A ciin gong ni ndeeni le pak mop ɗee tu a mu shwaa njep pee ku le kaa mop yir. Mup ɗi mwan pak a kɨ ar a kaa mu tar. Ɓe mop a mu tar muw. Mop kuɗ a njep ku yi mop pee cin kyeen. Ɓe pak kat ka naa mop ni mwan kɨ naar pee, ɓe ka te a mu tar, amma ɓe a mu tar muw. Ɓe mop, kat yi mop ku pan mu gong mwaan mut, ɓe baa yi mop pee cin mbii nyok shik. Kule mop ɗee kaa mu tar, ku le mop ngap kus kɨkyeen ɓit mut muw. Pee kat ka gong sak pee kɨkyeen mak, sokɨkyeen mak, ni a sar ka. Kat ka ɓot, ni a sar ka. Kat ka gong, ni a sar ka. Sokɨkyeen mak weet, ni a sar ka. Pee kat baa ka loo ndiri muw, ɓe ka ki a ndol ku ni. A ni a ku a te pak njep ku mwase, mop man mbii ku ndun ɗikin muw. Ni a sise, pak ku sɨrop ni mop, mop le shut a kwat ndaas ku pak mop ngap murap ɗeng puus muut mu mop yi ni wul. Pee pak mop kaat ku shwal shini shini ku pak shwal ni ma, a ku ɗel ku seen mop. Pak mop, mop iya gong kwee mwaan mut ti ki wul ɗi. Kɨ teer ku naan ni le yi mop ɗikin yil nde muw. Pee mop kɨ ɗom sakal mwase mwase. Mop kɨ ɗom sakal ku ɗeng wun. Mop kɨ ɗom sakal ku ɗeng mang ɓilang. Ɓe mop, pak mop kia a wat, pak mop twa a ngurum ti mop kat sakal ni. Ɓe sakal tekem ngurum ndee, ɓe ni a ku ndirih muw. A ndeeni, ku pak mop ɗel tyaat ɗikin pak mee njep mbii yeepoo ku mwase ku mop te ka pɨ pak ti ka lap long ɗi. Ka pɨ nang, ti ka lap long ɗi. Ka pɨ laa sar ka, ti ka lap long ɗi. Tooh, a ndeeni ku ni kɨ ndaam gong mu pak wuyaa mop ku ti mop gong mwaan mut ɗi, ku ti mop wul di kɨ puus, ku ɓit ku yi naan ni le yi mop. Pee Poo naan satte, shikbis ɗi shang, ɗi ɗi shwat kwee teer mun ku kɨkyeen mbaa ku ni. Ɗi le puus muut mun wul kus. Pee satte, kat ka so yil nji, ɓe ɗi shi kaara teer nga. Toh, kat ɗeng mu cin ndiri muw, a ni ɓe mu kat mu kat sokɨkyeen muw. A ni ɓe a sat a te, ɗi ret gong sokɨkyeen mu ngurum ni a sar nguni. Pee kat nga kɨ ɗom sokɨkyeen, ni a pee sar ka. Kat nga kɨ ɗom waa ka kyen kyen, ni a pee sar ka. Pee a cin mak, ni pee nin ɗel mak. A ni ɓe a sat ate kat mu tap lee ku ni, ɓe mu kat mu wul kakam. Mu sa mu jee kakam.